Ani ko ugho re sai ko owho evawere? Ono na no me na ye yes ugho re ko owho evawere owa ro akpo na ke owe evawere no we te rono whe te ro oza okere uruemu no aye ra owo ko owhe ore ke evawere we te ro aye okere uruemu no aye ra owo ko owhe ore ko we eva were iya we te bi wo iluo no we bi lu ore ko owe evawere wete wo ugho, ugho re ke evawere ore lelie owe gho gho lelie akpo za kpobi rie owha <hesitation> ugho re le lieo we wo oghere uzuazo ugho woma umoho ere ta ke evawere evao akpo na kpobi keme ugho gbe rie na eya te nyaze ore ro uzuazo na ureno but no ugho te rie umo na re wo evawere ugho terie eya no wo re no ore kpe oyegbe na ore kpe oyegbe na ore kpe odafe he. Ugho te re evao umo umo na re jo dhe dhe uwo na re wo evawere uwo na re wo eghale ugho te ro evao uwo obewe re no evao uwo ra no uye re gbe jo uzuazo ra ha oroniko uweri dedere, ovie re gbe jo uwo ra ha so me rue no ugho re ke evawere we te maki wo oza no omaki ko we udhe dhe yo ugho ro evao uwo na na we bi mi we te re we yare we te re <hesitation> ore muo no re te umo na re mose la no but no ugho te ro uwo na ware wo evawere oke kpobi ozana te rue aye ye oma re werie keme oke kpobi ore jo ma kpokpo ore jo oma ye ruue elo ore jo oma ye rue ogho gho ore jo oma ye ruo oghale wore jo oma ye ruo ufuoma we rio na no oyena rio oma but no ugho gbe rio ma ka ka ka ha ufuoma re jo uwo na na so me te rue no ugho ore ma ke evawere kpobi ugho re ke evawere ziezi ziezi ziezi ugho re ko ufuoma ugho re ko udhedhe ugho re ko oghale, ugho re ke omafowe ughore oghogho ugho re ko we obo kparo infact oware no we gwolo lu dede ha we re ruei no ugho te ro owhe obo so ugho woma bo umoho ugho relie evawere owhe evao uwo epano oza make ro na ugho gbe ro eva uwo na ha ufuoma ro evao uwona evaha ohless but oza na te rie emo ro eva uwo na ugho ro eva uwo na uwo na ore jo oma kpo kpo eghale re jo uwo na ufuoma re jo uwo na udhedhe re jo uwo na omakpokpo re jo uwo na tu bo oke uye tu bo oke uye no ugho te rie uye na tu be ko we uye ganoho keme okeye na uye retu be dhe no keme ugho ro wo bo no wo ta ro si tho uye yena no to no ore ko whe ufuoma ore ko whe oghogho so ugho marie no oma jo akpu na kpobi ke owho kpobi oghogho no wo te wo omakpokpo omakpokpo ma ga kpobi bu we te wo ma kpokpo No ugho te ro we obo kugbe ure woma ho umuuho were wo ufuoma <hesitation> wo udhedhe were wo omo kpo kpo esikpo bi omare were owhe ovie re jo uwo ra na ha no ugho te ro evao uwo na eva ha marie na so ugho se ku eware na kpobi re he but omamo uzuazo te rie ugho je rie ko whe no emo je ro ko whe no we wo a ghogho no na eme gbe kioko ma re le re oghene ko mai uzuazo uzuazo the the maro rio igho na ore diti he ro ko o mai mare ufuoma mare wo obokparo keme ugho ore sai ko owho aghogho oware no o to wo vu ugho orie he